Haala ko wi'etee dow ulluɗi, miin kam kaye maa fuɗɗiray-mi. <laughs> Ngam kannji ulluɗi woodi haalaaji ɗuuɗɗi ko yimɓe numata <noise> dow maaji. Bana woɓɓe e uula <hesitation> ulluɗi e ɗi sir- <hesitation> e ɗi nannga ɗi njaha ɗi njuula. Woɓɓe e uula dow, <hesitation> ullundu kam <hesitation> so a hokkaayi-ndu ko weli to wuro maaɗa ndu eggay, ndu so"oo wonngo wuro ngon. <hesitation> Nden to ɗum- to ɗi nokkanaama ɓikkoy maaji ɓaawo ɗi ndaƴii wonɗon. Kannjum maa e waɗa ɗi egga. Ɗi'i haalaaji ɗin goɗɗi fuu a taway naa nonmaa ɗi ngontiri, ammaa kadi yimɓe ɗuuɗɓe njahdake njaɓii ɗi.